Trapeador oyoevaera piso ivi jaeko, tenonde omoakiko jare oitivi pipe iru mbae mbae reta, mbae ikativa, ipiseva jare jukurai ombojiriri jokua piso rupi, jaema opakaviko mbae ikiague oyoe